binaadamtin <hesitation> woishinii ujuzi ama maal won fulania kabatet <hesitation> lilla dansa <hesitation> abbasun maan ennan mal kun atam an binaadam tan qarqaran malkan malkun malkan <hesitation> abbakun won fulani midassan mal issa kan woshin garria midasse, woishin ndege midasse, woishin <hesitation> headquartert iijjarreda, dub wontun attam binaadamu fulani qarqarte enna yaani pesa dargeta woin indege midas, ama woinin ufumbuzi fulani dufun qar guddioa irra dargeta qarrit sun maitati ennan is qarqarti won akasitun tutu is qarqarti.